Dushanba yangi boshlanishlar, rejalashtirish va motivatsiyani eslatadi. Bu kun ko'pchilik uchun yangi hafta va yangi imkoniyatlarning boshlanishi sifatida qabul qilinadi. Dushanba kuni ko'rganimda, ko'pincha yangi maqsadlar va loyihalarni boshlash haqida o'ylayman.